Fomba famokara gn'aponga feo. Gn'aponga iny pokaty anatiny ao, fa ny hoditry ambony etiky iny zany, hoditry ambony eny iny mahery raha iny sady maiky, da nofa pehy izy da mane- maneno amizay, la maneno la langoroho.